د شیشئ د پاکولو د پاره به <hesitation> یا د په مساوي اندازه باندې سرکه په اوبو کې واجول سي او یا به مخلوط سي او وروسته دهغه نه باید یو ټوکر په واسطه باندې په زګ زاګ شکل باندې په مکمل شکل پاک سي او سفنچ په واسطه باندې ، له ابتدا نه تر اخره پورې او بیا په منظمه شکل وچ سي.